Unu, Tri, Cincu, Setti, Novi, Unnici, Tridici, Quinnici, Dicissetti, Dicinnovi, Vintunu, Vintitri, Vintincu, Vintisetti, Vintinovi, Trentunu, Trentatri, Trentacincu, Trentasetti, Trentanovi, Quarantunu, Quarantatri, Quarantacincu, Quarantasetti, Quarantanovi, Cinquantunu, Cinquantatri, Cinquantacincu, Cinquantasetti, Cinquantanovi, Sissantunu…